Amánì màa ówó be kè ówò nàmi ɖí bubutu àmánì bubutu àmánì, ówó be kèà mámi. ówò nì bɔ̀nɛ bù zé keà. ɛnɛ́ àámi ká bù ɖèé keà gàké únó zò noò úwaanì ɖí ówó ba kpalíà ni bùyòvoè ámànì úni ɖí sáká. sáká ówó be kèá <hesitation> ɔ̀fɔ̀ lèe àmánì ùni ɖálɔ̀ɔ. ka bùú ke úni káà, u no nya àmlɛ gbàa àni úni màa ówó bo gu anà ɛnɛ́ àámi kele búá ówò bàa kpalí ni íbò kele búá. kele búá bòo sònìà ìyòvo úni sú bá zà, níìnyi náka náka nó nyoówo elíì. ínyi màa nyoówo ɖi sáká nì bubutu àmánì bubutu àmáni ɖí ukleklenì. màaké nyo ówò nà mi ówò òó ze bu zé kè gàké ɛnɛ́ àámi ká bù ɖèé ke bù ɖèé ke àlɔ káèè ú nò zó no ani sãã. <hesitation> kayi bù bù bé yìize afabiamánìbo, kínì mò tòo ba kpalí ni wàà, amáni le no sò <hesitation> ówò ni Tógó ɔ̀lɔ̀ ɖíì nè wa awu ba nù ékeà blù <hesitation> ì nèé tekù níìnyi àlɔ tutu tuù àlɔ gàké kíni ɛɖi na sɔ̀nìà blù. úni kayi à bò funù amáníboflòo úni ɖí sáká màawu, sáká bàá ni fùunù àfabi àmàn <hesitation> àmánìbo flòo, à nàá banìi níì bɔ̀sìkplà nyoà áɖì blɛ̀ɛ níì jàkálì nyoà àɖì úni bubutu àmànì. Màaɖí bògò àmánì ówó ba kpalíì. kínì bàa <hesitation> úni ná mla kɔ bu wú jàkálì nyoàà bɔ̀sìkplà alibɔ̀sì úni bàá ni òkpo kínì blɛ̀ɛ bà kpó nyoà úni bàá ŋe ú nà ɖi ni ú nà ú nà kíni èle amlɛ no nyo blù nìlɔ ɖi ni núùgúnú, ú náá wani <hesitation> núù gúnu ná mla kɔ bu zá a a zã jàkáli ni bùú banìi jàkálì nyoà ni lɔ̀ku. ka àbé ŋèà nì jàkálì yá á nà wú jàkálì úni à nàá banìi, à nà só iblíìbo nɔ̀lɔ kíni ká u no nyaàmlɛ gbàa àni. kíni ɛɖí be ni ŋèà ówò nɔ̀ku mámi.